نجسمها بين يعني قراءة كتب يعني نجرا كتاب جديد مثلا ونجرا مطالعة على كتب جديدة ونجسمها بين يعني <hesitation> رياضة يعني رياضة ممارسة الرياضة ممارسة القراءة ونتعلم لغة يعني لغة جديدة مثلا الانجليزية ولا اليابانية وهيك